E woodi injin, kanjum cañjotoo nebbam warta cembe ndille nayi e mootaangal. <hesitation> Baawa ɗon e woodi transmission, kanjum janngata cembe koñ darnata mootaangal to nga dogga, e woodi baatiri.